<hesitation> في يوم من الأيام الساحر حاول يساوي تعويذة جديدة، بس بالغ فيها وصار حجمه صغييير جدا، صار يواجه صعوبة في التنقل والتعامل مع الأشياء التي حاولها <hesitation> التي حوله، وبعد فترة <hesitation> تعلم إنه انه لازم يكون حذر مع السحر، وما يحاولش يجرب التعويذات الجديدة مانيش نجربها من جبل.